Ny fahafantarako ny loko maintso aloha a, <noise> fijerevako anazy, raha ohatra izao mahita zava-maniry eo a, ka maintsomaintso igny a, dia efa, dia efa fanantenana izany i lokon'igny, fa fijerevako anazy a. Dia izay aloha ny fahafantarako loko maintso io e!